بلاصة اخر بلاصة زورتها رحت <hesitation> رحت للنمسا، رحت لبرانر درت فيها شوية ورحت للجبال طلعت نلقى مياه خرير المياه، اسيدي مناظر طبيعية روعة تقعر، وبعد <hesitation> أيا بعد مشينا في الطريق زدت دخلت واحد الدوار هكا فيه البنيان فيه السكنى مليحة معيشة روعة.